To tuma ƙar yennu tun nyahkli ku ndike tuna jiri tun wa gama buri pona ni llunar nike shinu nda me hulnu burta, kyi ni ke ku shinu nda, ku tuuk nu mudan ku tik mi mudan chemma to nga vur sawari yenu tuun nyaltiku bu nyalti wa ji bu tadi to qasan, to kaba ma qa nudi ba to kodoma kibba nu ba dong toyi dindi kibba ro kib nyahlir waro to kara myen ni ghaika, to za ka lab ni men, a nyi sarti tadi yema llumar bara kam ta ji yama ghar ta ji yema ghuti ye chiti, a ba to viva ni bi rafti kib ba ro to ha va, to zhum iye zhumdi baro bi kibba ro l bu fa di ta ndi ghar toyi llunari to lluna dubur ba nike gwana ku shina llina kyin vasi, shina kuzhi bu va si kyi nike tashin shiran shina burti to ghut nye nohzhi hang nga shong va ra tanyi llunar kyi nike tang burye nohzhi nani to kyi nike tum vur sawari ni, to kus ba ghaba nina bari to kala dani nike gwana. kye muzhin lendang hang bu to ka hud woda kashi muzhim bu to ka hud leafun kashi muzhim, bu to ka hud ye yindi soya. Kashi muzhim kap kyi nike kyi mushin kime gwana kyi nike wa shi na burti wasi to hgudi. bu tayi hguti barkadi vurna ndumbur waro taji chiti ta ghu ma ghar ta lluar kaari a dar shipid dalalki to da ta dungha ye mulho tu lhi bi dubur ba yoro, to dunga to taba mu ta taba wa gama lab ta gama lab ye nusu to toka da muzhindi ba na, to ngasi lab ye noghzi ni haki ye me muna nang, noghzhnang hankal si ta shim burna, to kaba mu zhi banang, to shim burna, to kala mu zhindi banang, to ngasi lab ye nozhzhiba si. to ghut ye naghzhi nike chinma kyinan kusan han kal barama ve varam kusan nika shi vika vika ba, nika zatun bam bam ba, to ma toni zhar tuu bambam ba. to kaba ye noghzhta to za nga kala nda ma buri to main to ka kala to buri. ki me no har va hgaba ta kala kye kyi noro, no hgar vaha to za aa, bu nga ji ma burti nang, nana ka shiya ko baba ka shiya ba me kyi shiyoku, tu gwa tashi baro bu wa gwa tashi baro ti shaata ku, toyi burti waro to kayi burtinnang bu gwadi hankal, ji jimba si ba nyan siburti bu si ba memuna bong memuna moh nu zhu bong ka swataro to kayi burti nang kuna to ka na bong bu burtan. Nike magam kanda vee ndi nu nguri, jimbi mbarkandi tu sa yanum bu rafti burti nang nike tashi mbu ta gwa ye noghzhi ni ƙanki ye memu naro amma ha naha to za a nana nje, baba nje ka shi yaba. kolo kye iyinoro to vur va ye bonye, to shi llunar barkandi to ghud ya chiti mbarkandi bu to gwallumar wu nasara ma to hub ni na bari to kosan ha shina polam ni muzhindi za tun bam to zana to zana ba o o, to dung muzhindi ba nike hup na rapti si ku tuk na mundi har viti rafti baro tu mo ndu zhu sa barke yoro to tuk mundi har siyen ni wora to shwata nog hzoro to shwata moh ndu zhu to tana to ma toka ka gwa barka. Magham ma shim pona qusanggi nang nyan tuma huti tik magham vur ponan yemi ku, ni ke ku vur hankal banda ye ratti banda ku kub raftibanda bari ku lab kiye kyin wor nike ku shi kyi nikyi shindang ku lli bukate wu vanda si ki kala ku gwa amma ki haha za saiku gwanda ndondol wa ku vur wanda ye nbonye ki shi binye nyan ti gwa tishi kuzhi wu varan si ti shi kushi man tashi kuzhi wu zhu. Make ghar nike nga sanye qusa nyalhiku ni kalar burtiku, ni ghuti ye chiti ku, ku magham shwata woro ku vur bonye ye vanda ku kala kye kurkwikayi banda kishi nike ku gwa ki tuk mudi har viti banda si ɓu zaman nang. Nga kar ye wora nƙyallir ki yimalti, tuma ghar ye wora tum yimalti ku zhu duk ndika hagha bam ɓa. To shoga goma to shi, bu to shoga din ma dindi rafa to dinni, bu to shoga kya llunar ghar bu dam toshi ka da ndi dam to tuma ghar ye wora, nake sawari ndike nga shim vurtan ye nkyahlirku, ku gada vanda ye vanda ku vur tabar kyin ye vanda ku ku vur taban kyin ye vanda ku kus kyinda yeyn ku vur wa nike nyhallirnu ghna shikli ku wada ku, warni gana nang tu war vur hankal banda ye duk nike shiki mbari tu wada tuma kala worma ku shi kyi barkadi ku kus kyinda ye yen ku shi kyi barkadi ku kus kyinda yeye ku shi llunar du bur kur kukyui wada, ku gwa mughidi dubur ɓada ku tlun kyi ni laya shim dan ku memunan da tu gwa nna kye kar ndike nga san ye wora ku magham ku sa ku tuk qar ndike tuma san nang. Anyi ye nyimalti, anyi hai nyimalti tuma qar ye nyhallir ki ni ban ba ba wai ye nyimalti nyhalli ku zambuk kaada ba, anyi hai nyimalti tuma qar nyhallir ni kalar bur ku chinga ku kala kurkukyi bada ku shi burti banda si magham ka shwata wora mgahm wa ziza junndi vid tan shwataro bu wor wa ji kan ma ghama nje ghanje wara kap kyi nike wora kalaran magham ka vur ye wora tu worshi burti si tu wor har me rafti wanda si. tu war zhun ma nike war ka haki mbe rafti wanda si ni kye zumndi ndike zumnda ndi rapti wanda si ndi ndike shwatan da nyezhinda si kap tuma qar ye wora kap kyi nike wor ka shikir ke nan ku gwanda kyi nike handa mbe rafti wanda si wa kyi nike zhinda shiki zhu toh. Tuma gab ni kyine wonharku, tun wonharku, tunda vanu ye vanu anya nu yawo galau galau tun ki ghud yen tun ki za tun bambam tunki qa hurti bambam tu qanu tuu subur vanun gha aa, tun shi hurban a a tun kus kyinonu yeyen bu kyinor kusa yakllir ka ghutor wana hankali ba ra ve varo to kinar kusan ve varo no ka vika vika ba hanka la vero ta zun moh nu zhu to ka vur jhaji ya mo toka vur jahji ye zhu jim nike nikyin moh nu zhu toka vur jhahi yenda to nhyallir nang a gutoro to ka shimdor ma ɓuri mbu wa ɓurtoro kyi nike ta shiran kawanu ndukna wa to zum guma si ko tadi kawu huski nang dumna nda ba, to bu rinda to vur la dabi yenda a a hul ghar toyi lale yenda toyi gyin yenda ti za to shi gym to disi yeda gursi kib tu wurha bu wayi wurti tawa ti haha to da kye zhumdi to vur yenda ti zumi ɓu raptana wa shenda toshi lale yenda tada kye zhumadi to vur ye raptan toyi kyim yenda tiza to gadanda ta musi to ghan hankal ba ha hankali bara ve vero, shina tun kalau kalau wannag ngye har raftana kada waki tiziza ai noghzhi wane nang hankal nje veda wa a a a wane nang wa gwa nusu to nake kyi ndike nga kar ye wonhar ku nikye jiri leadang, ku kus kyin da yeyen ki anya kyi ban bamba ke anya vika vika, ba. Ki sa kyin wor maza tun bambam kyi nike ku sahha hankal banda ye wor ni ha wa. Tu wor hama ye nusuku mbarkandi nike ku sahha hankan banda ye wor ni ha wa. tu wor hama ye nusuku mbarkandi nike worma, worka gwa hyhallirku mbarkandi tu wor shi burti wanda, bu burti nike ka shirinda bu hankal, bu qandi hankal, bu shimi nike har nduk kana kyi nang kai kyinang wa shiya mbari to ti ni shing anya vur saware waro to na mbari to wanha shinda bu tadi me kibbaro, dumna man zhimeba, dimna zhin zhimeba, chin zhi mera ni varan kome katar waram vur ba ghorkir baran yonda kime tanje ta bu kubdan lendang haka, cina vid ni to chin dinki ro, dumna nda wa. to dayi har burti wa wanang buwa zozashu to shi, bu wa zeza ndu gu to ndigi. bu wa za shina qinaba shina wa bu waza shi ƙyi na ya to shenda dau dau, bu a kalaran din dau to shenda bu a a abo hanagha matun kakawa to daji dau dau to da wa to tuk qar ma yenda kyi ni kyama zirah yoro, to gwadu hankal wanan tuk, to nga ilum doro ndi shenda kyi ni kya ziran yoro toyi llurarsi amma badina galau galau to chin gha yi enda wanji nga nga wa kya numa? nduk ndika yi har viti bur wanang wa nga vur sawari ye won harku nga vur sawari ye nyallirku. Tun nyahllirku a tundi kawu survonu manike tana wai wu ni zhin hankal wu nuzhim kusan ta buri to shipa tik mu tadi bu raftan to vur ghurkir bu man ni zhin yenda to ghan hankal bagha. To vur ghaaji bu man yenda to vur ghaaji bu zhun yenda nike ku a a jime woi wami nang hankala venda. Woi wa myan wa burinda hankali banda wa bu yen har banda haran, worma tu tuk mudi banu tun ma tuu tik mudi banda. Nna ke ƙar ndike nya shi ran ye ngyhallirku, bu kewor wayi burti zunda kyi nike wor kashi yen nike wor kadiki kabi survudansi, nike bu wor wa nna survadand ku a a petar dam worka a nu war shul hha vughai ba wur ka vur maa, usamma nana usamma baba nduk wakashi wanang, anna woi nu ta bur wai wu nduku, nyan nishin kadawa tu pota wullero bushi bala yorwa bu zeza lale na ba, bu zeza usa na ba na banba shinda ponannaba, tuwor shi kyi nbarka di nike ku kus kyin wor yeyen war ka gwa barka, ha ndule ni man ni zaman nana kab tu wor wurna. Dum di nike wora san ye man nusu wora dum zhin hur nusu to ta ndun man zhitmero to ndum zhin zhimero tana zhmera wuna mo nu zhua. Ni ghaaji zum ɓa ka ndum wora to ku ndumdan vishe ye nusu wa ki dumda vishe ye nusu wa buta dum no dum man ba no dum zhin ɓa to cinma a naran wanan varan ka vur yenda bu dum mo ba bu dum zhu ka bu kyi nike ta shiranang ti shi amma bu ta viki ndi dumdan to nghozha guma ta dum man ni zhun to huskya ma ka dun mo ni zhu wu vur ghaajiye worwa yan ye nyimalti num zin hawa. tumye nyimal ti tum waka vur ghaaji ye man nusu ni zhin kusku. tum waka vur ghaaji ye zhinhusku nu nanhusku, man nusu ni zhin nusus kap tum waka vur ghaaji yayen. ye sirviki, nyimalti ni ka dum surviki ba. yan nga kar ye gusa ngimalti ku ndi lendand wonharku ni kya jiri nyallair ku ndi kya jiri na sawari banga ndike nga vurtan ye wora ku kusunda kyinda yayemk ku shinda kyi bar kandi kala nda kye kyin wora ku zhinda gaaji wu manda ni zhin da, nake har burti ndi lengdang nake har burti wu ye nusu kaɓu zhimen nake hhar burti wu.